Mappekko carana leiruntuk i tinro manyamengnge ero carana baraq manyameng tinrotaq ero ko pole liweqna tocakkarudduq nataro tekkoq iyenaro nanullei panyameng tinro e ero aga ko maeleqkiq matinro manyametto tasedding pappeneddingnge narekko motoqkiq paimeng deqna na- namataneq aga leisedding alalewe ko masijaqkiq matinro